Pe mi che son ligure se dovieiva accattâ solo quello che serve, quello che gh'é de beseugno. No serve cattâ doî pe trei pe risparmiâ di citti se poi ti î cacci via inta rumenta. Miâ anche ben a data de scadensa l'é importante se ti veu mangiâ san e no cacciâ via a röba.